Tëtäguasu iran arakae guie oyapo reta mopeti arete guasu jokua yalda jeva kua naye oyapo reta iroi ara pe jaema jokua piarepe jae reta guinoi puku ara pintu kua oyapo reta mokoipa metei ara jaema jukurai jae reta guinoi eh iara jaeramiñovi jae reta oyeapo tenonde <hesitation> kuña reta iyenbuete jokuae aretepe jare guiraja reta iñakare pañoeleta jokogui jae reta ipuereviko jae reta iyembokate jokuaepe o oikuaba kia oyurupite jaeramiñovi oipoko jaema jokua ndaye oipota jei supegua reta jokuae tabu jeiva jae dipo jokua yaeta kuape iyenbokate vae